Okei au gegu ura ganigani na kekei mai chiken en chips kekei tu guinenai au gegu auravini lakavaiato ganiganina be moga avoi iagomaeato korana ia davana tu mo taimi ai kekei tu kei bene mai afta tu yas bema gabia nuganai ia voina bema barego lakava benamo au mai mosbi gana ea aeagoni nuganai abogelageni ia prais na tu bena ia voina bevarage dikadika bena nugagu maki evekwaragini au gegu ura tu moga ta bana voia bena bana gania sena ia voina na mo au asi ailailani gaburiai agita vanagiani mogo au gegu nuga vekwaragi asi keikeina tu moga korana auna aura vinibukaiato au mosbi gana aeagoto moga mo avoi lagalagaiato goi bene mai taim na begabigu bena agitafitogaiani be au gegu nuga vekwaragi tu asi keikeina be maitu lagani lua korikori begabia au mani kokoru ma puteto asi aganirini mu maiga agita vanagini aeagonin be agita vanagiani mogo dagara voiri keiri kekei mo avoirini aganirini benamo nugagu evekwaragini au gegu ura garo ta gegu ai beilailani vau au bana iago agita vanagi bukaiani mo garo au gegu ai benamoni au bana iago ta bana voia bena bana gania mai taim nuganai autu moga nuga vekwaragina avei bukani moga mogo atugamagi vekwaragi bukani. Garo ta bege namo be baraiago gagu bara voia be ma bara gani lagani lua korikori beagoma mu maiga benamo aeagoni abogebogeni agitaiani nugagu evekwaragini atugamagi gutumani maki korana bema goina ouraviniani ganiganina otugamagi vekwaragiani neganai goi nugamu maki noga mo botugamagini kekei nugamu bemidiguni maki korana goina ouraviniani ganiganina bene nai benamo garo gutuma kekei au aeagoni tu au nugagu evekwaragi dikadikani mo bakira kavana senagi gegu kira taim na ainana mani eagomani garo namona ta beragasini monai gegu kira gwaina asi bagabiani bana voia bana tantari benamo geregagu na bana gani gitakaua atoni benamo motu mo tugamagiai mo mai atanuni bena akirani deikara kekei boeagoni mosbi gana goi dei au gesi siago botoni tarimamu kekei tu asi bono baru nega ta au gegu moni namona ta balo autu baeagoni gagu kokoroku e poteto bana voia bana gania vegatana nai benamo atanuni gegu moga nugavekwaragina aveini lagani lua korikori begabia mooooo maiga au gegu nuga vekwaragi kekei tu ebaregoni gagu moga vegatana bana voia tugamagiri agabini atanuni mu. logo maigegu kekei korana au gegu feiva ganiganina kekei bene Nai moga ama tore foforiani ini last ava we ta beago maki au aeagoto mai lagani ai abogelageto agitaiato asigina vegata asi ilaila tu auna ma aeaguiato nai mai atanu iagoni garoriai au nugagu logo evekwaragini korana auna auraviniani ganiganina kekei bene bana voia bana gania vegata logo gabuguai arugani atanuni gegu ura moga bana voia bana gania kekei atoninai benamo moga nuga vekwaragina kekei logo ini aveini garo ta bene namo benamo au bana iago moga uranana kekei atoni kekei nai mogesina kekei ama tore foforiani kekei nugagu laik vekwaragina kavana e mogesina kekei ama toreani kekei mogesi be garo mo agitarini genamo gegu ai moga mo atoni o varevareta tam na dogaria be bana laka tugamagi kekei agabini korana mo kokoroku tugamagina aveini bene nai mogesina kekei atoreani kekei mogesi kekei a nugavekwaragini logo kekei kokoroku bana gania atoni o chips bana gania atoni be mai ave tu ave anuga vekwaragi vekwaragi iagomani gegu atanuni garoriai mosbi gana etoni atugamagini iiii bara iago be moga ta bara gania moga tugamagina kekei aveini senagi ma taimiri taimin mabarana tu mero barana genai Gia gena taimin benamoni vau onuga vekwaragiani dagarana kekei boganiani bodogariani bogoitagoani gita tarimarima kekei bene mogesina kekei atoreani kekei gita tarimarima kekei be gera nuga vekwaragi gaburi asi sebo asi sebo senagi tarima sebona mo ribana nuga vekwaragi tore gitakauna kekei tuna mogesina kekei ama toreani kekei ma ma taimiri e dagara mabarana mogesi ma taimiri taimin ai kekei vau taimin ai vauro bita dogaririni kei gera nuga vekwaragi dagarari kekei mogesina kekei nai akeakauni nega tari garagogu kekei erakani nai akirani beilailani kekei gegu nuga vekwaragi dagarana ta vau bona voia mai chiken en chips keakauri kekei maki aveini senagi taim dia genamoni kekei etoni asigina kekei etoni vau mo etoni nai vanagi vanagi nuga vekwaragi tu moga taimin tu veregauka genai kekei moga kekei ama kiragiani kekei